<hesitation> wiyeede rawaandu moƴƴaa, rawaandu moƴƴataa ley galle. moƴƴataa ley nokku ɗum e hono mum ni. Ɗun duu jonkaa yoga e diinaaji wiyata ɗun e finaa tawaaji. Yoga du ana jatirii hono rawaandu walaa, hono leyɗe raneeɓe too. Kañun en dawaaji faa ana ngonda e muuɗun kulle kuurɗe.